اه نشوف ال-الحكومات لازم تركز على الحفاظ على البيئة أكيد لازم يكون حتى هو أولوية لأن الحفاظ على البيئة <hesitation> يكمل النمو الإقتصادي المستدام، وحتى النمو الإقتصادي المستدام هو اللي يضمن حياة صحية يعني للأجيال الجاية إن شاء الله.